To mɨn dai ɗo zuriya nuwɨn dai kusan yare kidi ji ɗo zuriya nuwɨn mɨnma mɨngata ɗɨnga vɨna zhɨbɨn kuma kanne niwan ndyam sɨbana ɗɨnga vɨna zhɨbɨn kuma sɨbana ɗɨnga ⱱɨna barbajɨ geyi. tɨnda ni matlɨn ni barbaji saboda haka yare naka kida koweneki ɗe zuriya nuwɨn. tɨga dɨkaya ⱱina barbaji. tlɨndɨga dɨkaya vɨna miye miyeni tlɨndɨga dɨkaya vɨna zhɨbɨn saboda wanka.